बगेचौ देखबलु ताङ्गेस किषाङ्ग मुलुक कमाङ्ग लानो स्केते। क्युकी पोद ताङ्ग ल्यै किषाङ्ग पूरा देखबल ग्याच दोची होडोगोस ल्यै ओबोल ताजा फुर्ट केतोश। आई हुदु ताङ्गेस किषाङ्ग मतेनू जाञ्च क्र्यामो ग्याच। मतेओ चिये पोषक तत्व तोशा कि मयेश हाताङ्ग पोद ताङ्ग जरूरत तो होडो पोरेदोदु माँ पोरेदोदु होडो खिमो ग्याचा। इसलिए मतेनू जाञ्च क्र्यामो जरूरी तो। ह्जे ही कि पोद ताङ्ग शेपे ल्यै रानो ग्याच, साण्डा पुरिङ्ग ल्यै लानो ग्याच क्युकी पोदा चियेपाङ्ग जी बडेच्य तो दोच सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ हाचो डो फलाङ्ग माके। हुदु ताङ्गेस किषाङ्ग पुरिङ्गब्ल्यै लानो ग्याच। आई धीरे धीरे पोदौ आकार लन्नो ग्याच कि किषाङ्ग ह्जे तेग लन्नो ग्या ग्या तोन्ने। डो हुदु साथ ही साथ जैसे कि होंगो दिशिज्य च्गो देस्के दिशिज्य। होडोगोच बाचेन्ने ताङ्गेस ल्यै किषाङ्ग याऽ ता प्रकृतिक चीजे उसे लन्नो स्केते, जेरो कैमिकल स्या ल्यै तोर्मयक्षोंग केहती बेहब तो। या साण्डा होल्टिकुल्चर ज्या डोक्टर द्वा बियो बियो हुदु द्वाक्च इइते डो सान दा कीट नाशक देस्के हिडोस प्रोवाइड खड्ड केतो, दोच किषाङ्ग बगेचो शेशे देखबल्ल लान स्केते।